يعني طبعا اللغه العربيه اللغه الأم، ومعاها الانجليزي اللي اتعلمناه من صغرنا ويعني مستوفي الي حد ما كويس وبعد كدا الفرنساوي طبعا لما درسناه في الثانويه العامه والواحد كان كويس فيه، يجي بعد كدا الألماني والروسي دي حاجات خفيفه خالص كدا مجرد التعامل يعني اللي كنا بنتعامل بيه في شرم الشيخ.